E ca tsunjun winju ca tsunjun teb yaccuju teb te cuyju cuando pun nucspa ca peca'am ca tsunjun cab tasu cab cab shi wuju jun wuju jun cab para min cusu cab pasadu cab cushi animal wuku minpapu este te nama este te picshi te wa min cusu te wa min susu teb memaremente teji ajuwu wutsucpa yuji tugunji picshi acshi este te wung te cuy pillu cuy pillu también teb suju wutpa minpapu te este te pillu tugay te pillu te ucu pillu jate pillu y te nama te tunucg tunuc teb shi pi wuduypa te tucuc te pasadu wuju ajpa te yuji y gabilan buenu el gabilan este cab wati jun nete pe cab wuti jun cay mancuy ca muchi cab wuti woti jun cab ya casi wa tum isa'am minpapu ca wacamaya wa ni isa'am yeiy yeb cab te ta'am teg itu ca pecaam jate pero como jujcun'u ye isu pues cab nucsu eyaju te tirria minpa todo jun tugay minpa este te patu minpa todo teb te jun tugay que teji ajuwu yuji.